Defirdu, defirgal tan woni ko hakkille neɗɗo wartata e muuɗun. Joni non, defirdu buruusi ana woodi, ngallu ana woodi. Kulle defirɗe du: yoga ana moƴƴina hen fay lawƴirde. Honoo jonkaa no neɗɗo faamirta e faranse tan wiide kiisiin, walla minen miɗen mbiya Maasina cakku.